إي نعم متابعه الأخبار مهمه عشان نكون على علم بإلي يصير حولينا و من مميزاتها إنك تعرف الأحداث المهمه و تكون واعي أما عيوبعا يمكن تسبب ظغط نفسي أو إحباط بسبب الأخبار السلبيه إلي تنتشر يعني التوازن مطلوب إذا كنت بتابع الأخبار.